Haanda Roobaaji sakkine gam wonnugo pilki. Ndikka di ale, di ngada ka hawriteego babal gootal gam di nafa adunaaru. <noise> ɗum tumba ɗi, gam <laughs> ɗi nafa yeeso, ɗum waylita ɗi, ɗum waɗa kujeeji feere e maaje.